اي انا عندي حديقة كبيغة وازرع بيها نباتات وخضروات وفواكه وكثيغ يعني أشياء ازغع انا بالحديقة واكل منا يعجبني الزراعة العضوية يعني والأشياء الي تكون طبيعي وما بيها كيمياويات والوغد احب احطم يعني للزيني هم يعني بالمكانات التطلع بيها حلوي